Maromaro zany ñy kôky: -Misy roahy ñ'atao hoe kôky vita aminy ñy kafé mainty na foty io malaza. -Misy koa kôky vita aminy ñy forômazy. <shushes> no kapiky. -Misy koa ñ'atao hoe kôky manan-tsira vita aminy kapiky misy siramamy natao menaky. .<...> -Misy koa ñy kôky tsotra nefa mamy, matetika vita aminy tamatesy.